<noise> Ya, tegna ara-dalàgna zany ny fampiasagna resaka technologie mba agnatsaragna ny <hesitation> fahaiza <hesitation> manao ny olombelogna, satria o, misy fetragny ihany mo zany ny fahafahagn'ny olombelogna amin'ny akapobeagny de entigna reo technologie reo ah mba ahitagna vokatra tsara ah, ahitagna fagnafody vôovôo ôh, ahafahagna mamaha olagna zay mety hitondra fivoarana.